لو لاقيت شخص بحفلة وأبي إني أتعرف عليه ، أول شي بعمله هو إني إنطباع بحأول إني اقدم له ابتسامة، أول شي بتوجه له بحأول إني افتح معه محادثة بسأله عن اسمه واشلونه شخباره شو السالفة؟ نفتح موضوع نتحدث عن ال- ال-الشي اللي احنا چأيين عشإنه، بنقوله اهتماماتي هوأياتي هو يقولي وبتدور المحادثة.